Wore kono hamadiŋo bala fuuraa be a bala ñaamiŋ, a ka a baloo maabo le, a ye a baloo sutura, puru a baloo kana barama a la ñiŋ doo duŋ, wolu maa a siŋolu niŋ a buloolu le ti, wolu le ka a maakoyi jio kono, puru a ye a faŋ soto noo a ye taa noo, wolu lemu a la sanbaraŋo ti woo